انا راهوا النوم بتاعي يتاثر بالزيف بالحس اللي يكون على هكا اللي يكون بجنبي ولا مثلا عقارب الساعه راهت تقلقني يا ستي كنا راح نرقد العائله وتصبيحة الاطفال راني ما نجمش نرقد في هذوك الاوضاع لازم يكون عندي الهدوءبس ياسر ياسر بالزاف بنكون راح نرقد.